To miɗon jooɗi feere am miyiɗi mi tokka fijugo haa nder waya am Miɗo yiɗi waawugol e ñaawo kala goɗɗum, ko "puzzle" ngal. Ko ɓurndu woyndude laawol e ndaarnde e nder laawol ngam jango mum. Miɗo waɗi yowtere tawi ngona mi faamaade njamdi ngal.